Ny karazana vorona misy eto amin'ny fireneneko a raha ny fahalalako an'azy manokana vinavinako fotsiny a eo amin'ny diman-jato eo